oyi va sinema owe vɛ ji nin curulu mini badan jeunes nan <hesitation> ti'ara ji- ti'ara jira mu yɛrɛ nɛ a o ma doso a zun wɛ min a jamu i lemu'in a tonu be i lemu'in en plus ni film munɛ min wa dɛ o vɛ ji a berobe min nin film so'o ami we dɛ mu berobe mi nin film so'o tomu su'anni ame vɛ mu mu <noise> sin mɛna a mɛ vɛ sinema apo an vɛ diya dire